қайырлы күн құрметті әріптестер құрметті депутаттар
баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті әріптестер күн тәртібінің жобасы бар сіздерде сол бойынша сұрақтарыңыз
жоқ жоқ болса онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді
енді құрметті әріптестер күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз
бірінші мәселе қазақстан республикасы үкіметінің және республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің екі мың он тоғызыншы жылғы республикалық бюджетін атқарылуы туралы есептері жөнінде
бұл мәселе бойынша келесі жұмыс тәртібі ұсынылады алдымен қаржы министрі жамаубаев мырзаның одан кейін есеп комитетінің төрайымы наталья николаевна годунованың баяндамаларын тыңдап сұрақ беру рәсіміне көшсек қарсылықтарыңыз жоқ қой
жоқ онда келістік
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының қаржы министрі ерұлан кенжебекұлы жамаубаев мырзаға беріледі
ерұлан кенжебекұлы министр ретінде біздің жалпы отырысымызға бірінші рет қатысып отыр сондықтан барлық депутаттарымыз атынан ерұлан кенжебекұлы сізге жаңа жұмысыңызға табыс тілейміз
рахмет нұрлан зайроллаұлы
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
екі мың он тоғызыншы жылы республикалық бюджеттің атқарылуы қалыпты экономикалық өсу жағдайында жүзеге асырылды
і жалпы ішкі өнім төрт жарым процентке өсті негізгі капиталға инвестициялардың көлемі і сегіз жарым процентке ұлғайды
атап айтқанда ауыл шаруашылығына қырық бір процент өнеркәсіпте он бес процент жылжымайтын мүлікпен операцияларда он төрт бүтін он жеті процентке өсті
өкімет жұмыспен қамтамасыз ету көпбалалы отбасылар мен жастарды қолдау жөнінде шараларды кеңейтті
мемлекет басшысының тапсырмасын орындау барысында халықтың әлеуметтік осал топтарының банктердегі және микроқаржы ұйымдарындағы жеті жүз он алты мың кепілсіз і тұтыну қарыздарын өтеді
негізгі борышты төлеу шарты мен өсімақылары мен айыппұлдарды есептен шығару бойынша салықтық рақымшылықты елу алты мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектісі мен жеті жүз елу мыңнан астам жеке тұлға пайдаланды
осындай экономикалық ахуалда республикалық бюджеттің атқарылуы келесі көрсеткіштермен сипатталады
республикалық бюджетке түсетін түсімдер жүз бүтін оннан төрт процентке атқарыла отырып он бүтін оннан алты триллион теңгені құрады
шығыстар тоқсан тоғыз бүтін оннан тоғыз і процентке игеріліп он екі триллион теңгеге жетті
әлеуметтік шығыстар екі мың он сегізінші жылмен салыстырғанда жиырма екі процентке ұлғайып бес бүтін оннан екі триллион теңгені құрады бұл республикалық бюджеттің көлемінің қырық үш проценті
бюджет тапшылығы бір бүтін оннан үш триллион теңге яғни жалпы ішкі өнімге шаққанда бір бүтін оннан тоғыз процент құрады
қазақстанның борыштары қауіпсіз деңгейде сақталып отыр
енді бюджет көрсеткіштеріне және үкіметтің жылдық есебін талқылау кезінде туындаған маңызды мәселелерді шешу жолдарына тоқталып өтсек
кірістер бойынша жоспар трансферттерді есепке алмағанда жүз бүтін оннан алты процентке орындалды
екі мың он тоғызыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап электрондық шот фактураларды міндетті түрде жазып беру елімізде өндірілетін тауарларға қосылған құн салығы бойынша түсімдердің бір жарым есеге артуын қамтамасыз етті
корпоративтік табыс салығы он жеті процентке өсті
еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер мен шегарада елге тауарлар әкелу мониторингі күшейтілді
қытай халық республикасымен екі жақты статистика бойынша алшақтық елу үш проценттен қырық сегіз процентке дейін азайтылды
жалпы алғанда әкімшілендіру шараларын күшейту мен цифрландыру есебінен тоғыз жүз миллиард теңгеден астам і түсімдер қамтамасыз етілді
есептік қарау кезінде кіріс бөлігінің атқарылуы жөнінде ескертулер айтылды
бірінші заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы үлесінің төмендеуі
бұл қосылған құн салығы үлесінің күрт артуымен түсіндіріледі
екінші төлемдерді аванстау есебінен бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы туралы ескерту болды
бұл мәселе әдіснамалық сипатқа ие және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерін қоса алғанда халықаралық практикаға сәйкес келетін тәжірибе және бизнеске де қолайлы болып отыр
үшінші шоғырландырылған бюджетке салық түсімдерінің жалпы ішкі өнімге шаққанда төмендегені атап өтілді
бұл негізгі бұған негізгі себеп мұнайдың әлемдік бағасының он процентке арзандауы
салықтық жеңілдіктер мен преференциялар мәселесіне қатысты өкіметте қазір белсенді жұмыстар атқаруда біртіндеп олардың саны оңтайландырылады деген сенімдемін
шығыстар бойынша
өткен жылы бюджет шығыстары есебінен үш жүз қырық төрт бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру арқылы елу үш стратегиялық бағыт жүзеге асырылды
он үш мемлекеттік бағдарлама жүзеге асырылды
атап айтсақ нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде мыңдаған тұрақты жұмыс орны ашылды транзиттік жүк көлемі жиырма миллион тоннаға жуықтады
жүз он бес километр і жылумен жабдықтау сумен жабдықтау және су бұру желілері салынды және реконструкцияланды
нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде он тоғыз мыңнан астам пәтер халықтың әлеуметтік осал топтарына көпбалалы отбасыларға және жұмыс істейтін жастарға берілді
еңбек бағдарламасы аясында жиырма екі мың жастар техникалық кәсіптік оқумен қамтылды
он тоғыз мың адам микрокредиттер менен гранттар алды
алғаш рет шамамен алты мыңдай жастар іс өз жеке ісін ашып оларды кеңейтуге мүмкіндік алды
жалпы мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерін толық орындады
алайда мемлекеттік жоспар жоспарлау жүйесінде бірқатар мәселелер де бар
бұл туралы есептік қарау кезінде ескертулер болды
мәселен мемлекеттік бағдарламаларда және стратегиялық мемлекеттік органдардың і күнделікті қызметтерін сипаттайтын шаралардың жоспарлануы оларға сансыз түзетулердің енгізілуі бюджет шығыстарының экономикалық тиімділігі бағаланбайтыны да айтылды
осыған байланысты мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру үшін өкіметте тиіс өкіметте тиісті кешенді шаралар дайындалуда
атап айтсақ мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарлардың нысаналы индикаторын өзгертуге тыйым салынатын болады
мемлекеттік бағдарламаларда қаржылық қолдау алушы кәсіпкердің қарсы міндеттемелерінің түрлері де қарастырылған
бұдан басқа өкімет парламент мәжілісінің қарауына бюджет заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын енгізетін болады
жобада стратегиялық және бюджеттік жоспарлау жүйесінің механизмдерін қайта қарау инвестициялық тиімділігін і бағалау нормасын енгізу кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсететін операторларға қазынашылық органдарда арнайы шот ашу қарастырылған
барлық ұсынылған өзгерістер бюджеттік процессті жетілдіруге бағытталған
мемлекеттік активтерді басқару бойынша
былтыр ұлттық қорға төрт жарым триллион теңге түсті
оны басқарудан түскен инвестициялық кіріс бір бүтін оннан алты триллион теңге болды
екі мың он тоғызыншы жылдың соңында қор активтері жиырма жеті жарым триллион теңге құрады
есеп шеңберінде бюджеттің басты басымдықтарын негізден ұлттық қордың ұлттық қордан алынатын трансферттер арқылы қаржыландыру дағдыға айналғаны айтылды
осыған орай ұлттық қордың жинақтау функциясын күшейтуге бағытталған нормалар әзірленгенін атап өткім келеді
сондай ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтік саясатының кемшіліктері туралы да айтылды
ағымдағы саясатты өзгерту үшін өкімет тиісті қаулы қабылдады
енді квазимемлекеттік субъектілер екі мың он тоғызыншы жылдың қорытындысы бойынша өздерінің таза табысын бюджет жүз процентіне дейін мөлшерде республикалық бюджетке дивиденд төлеуді қамтамасыз етеді
тағы бір жыл сайын талқыланатын мәселелердің бірі бұл квазимемлекеттік субъектілерінің шоттарында қалдықтар болып табылады
парламент ұсыныса сәйкес игерілмеген қалдықтарды тиісті бюджетке қайтару бойынша жұмыстар басталды
ағымдағы жылдың бірінші маусымына республикалық бюджетке сегіз бүтін оннан алты миллиард теңге қаражат қайтарылды
құрметті депутаттар
екі мың он тоғызыншы жылғы республикалық бюджеттің негізгі көрсеткіштері мен көрсетілген жүйелі мәселелердің шешу жолдары осындай
есептік қарау кезінде экономиканың барлық салалары бойынша маңызды екі жүзге жуық сұрақ пен ұсыныстар берілді
депутаттардың ұсынымдары мұқият қаралып олар бойынша тиісті шаралар қабылданатын болады
өкіметтің есебін қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет ерұлан кенжебекұлы орныңызға отырыңыз
келесі баяндама жасау үшін сөз республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрайымы годунова наталья николаевнаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
бюджет две тысячи девятнадцатого года исполнен в пределах заданных параметров
этому способствовали как достаточно благоприятная макроэкономическая ситуация так и меры предпринимаемые правительством об этом сейчас было сказано
сегодня мы рассматриваем отчет об исполнении бюджета за прошлый год
но как все изменилось за эти полгода
с одной стороны мы констатируем долгожданный рост экономики в прошлом году с другой очень непростую ситуацию этого года и в мире и у нас

поручение об усилении контроля государственных средств было дано елбасы
глава государства также очень четко обозначил о необходимости ужесточить ответственность и подотчетность за реализацию гос программ и использование бюджетных средств
благодаря поддержке депутатов такая ответственность была закреплена в бюджетном кодексе и кодексе об административных правонарушениях пока по двум деффинициям
тепрь эээ хотелось бы сказать с какими же результатами исполнен республиканский бюджет за две тысячи девятнадцатый год
первое улучшены позиции по макроэкономической стабильности казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности всемирного экономического форума до шестидесятого места
однако тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута
на протяжении десяти лет доля обрабатывающего сектора не превышает одиннадцати процентов
в структуре экспорта минеральные продукты превысили семьдесят процентов
как исполняется задача по росту благосостояния граждан
реальные доходы населения возросли на пять с половиной процентов
это очень важно потому что был период когда у нас не росли реальные доходы населения
однако в расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров до пятидесяти процентов
в развитых странах этот показатель составляет порядка десяти процентов и даже в россии и беларуси он эээ не превышает трети э расходов граждан

доходы населения наполовину проедаются и у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений что собственно говоря является также стимулом для развития экономики
улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования мы говорим об этом каждый год
в две тысячи девятнадцатом году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на пятнадцать процентов
а закредитованность как известно создает предпосылки для социальных проблем
несмотря на значительную поддержку со стороны государства за последние пять лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике страны
его активы к ввп снизились до сорока процентов тогда как еще в пятнадцатом году составляли свыше шестидесяти процентов
ссудный портфель банков страны к ввп сокращен почти вдвое продолжают расти проблемные займы
доступных и длинных денег для бизнеса как не было так и нет
государственный долг как и долг правительства находится в безопасных пределах министр финансов сейчас об этом сказал но мне бы хотелось озвучить цифру
статья расходов на их обслуживание и погашение растет
по правительственному долгу такие затраты достигли почти триллиона четырехсот миллиардов тенге
однако нам удалось добиться того что была налажена работа по отслеживанию займов у международных финансовых организаций по проектам гчп квазигосударственного сектора и местных исполнительных органов
эта работа правительством налажена
второе в доходной части бюджета ситуация не изменилась
в структуре налоговых поступлений продолжает сокращаться доля основного системообразующего налога я говорю о кпн
его доля сейчас составляет менее тридцати процентов в пятнадцатом году тридцать семь процентов было
кстати такая негативная тенденция еще и свидетельство состояния бизнеса
мы понимаем что это производственный налог и если производственный налог доля его снижается то это свидетельство состояния экономики
переплата по налоговым поступлениям в республиканский бюджет хоть и снижена к уровню прошлого года на сто семьдесят миллиардов тенге все еще значительна более полутора триллионов тенге
из них восемьдесят два процента ндс одиннадцать процентов кпн
в целом переплата в гос бюджет составила два триллиона с уменьшением к уровню восемнадцатого года на сто пятьдесят восемь миллиардов
это то что не должно было быть уплачено государству
часть из этого возьмется в зачет или будет возмещена бизнесу в первом полугодии следующего года но что в сухом остатке
мы отвлекаем деньги из оборота добросовестных предпринимателей и еще хуже возвращая излишне уплаченные в прошлом году средства создаем нагрузку на бюджет уже текущего года
а как снижена переплата
тоже большой вопрос
выборочным аудитом счетного комитета только по восьми налогоплательщикам установлено необоснованное уменьшение переплат на сумму свыше тридцати миллиардов тенге
восемь налогоплательщиков тридцать миллиардов тенге необоснованно уменьшили свои переплаты для того чтобы улучшить свои показатели
это сделано территориальными органами гос доходов в целях улучшения своих стат показателей
наверно назрела необходимость пересмотреть подходы к уплате кпн
не авансовыми платежами а на основе квартальных расчетов по фактическим результатам деятельности
при этом снижение уровня переплаты по платежам должно являться показателем эффективной работы органов государственных доходов
позитивные результаты достигнуты в снижении недоимки в бюджет на семнадцать процентов
что касается качества данной работы то уменьшение преимущественно обеспечено за счет признания налогоплательщиков банкротами как это было и раньше
пятьдесят три процента от уровня снижения составила именно эта м работа
не проводится оценка эффективности применяемых налоговых льгот и преференций
главная причина отсутствие у отраслевых органов информации в разрезе таких льгот отраслей и показателей деятельности их получателей
стремясь упростить работу для бизнеса мы теряем контроль за государственными интересами
считаем что надо пересмотреть подходы и внести ясность в отчетность получателей льгот и мер гос поддержки с тем чтобы бизнес имел встречные обязательства перед государством по результатам своей деятельности
но вот сейчас министр финансов уже сказал что это будет сделано и это радует но хотелось бы услышать и сроки конечно
третье исполнение расходной части бюджета
за девятнадцатый год неэффективно использовано немногим менее четырехсот двадцати восьми миллиардов тенге в три раза больше предыдущего года
очень важным считаем пересмотр организации исполнения самого бюджета
процесс должен быть максимально транспарентен и оцифрован в противном случае неэффективные затраты будут расти
полагаем это непозволительно в текущих условиях когда по оценкам мировых экспертов экономики всех стран претерпят значительные структурные изменения
в особенности недиверсифицированные и доходы от сырьевых ресурсов уже не будут способны покрывать потребности страны
в качестве наглядного примера уже сейчас средства нац фонда занимают одну треть доходов бюджета и четвертую часть в его расходах
в этом году мы все таки попытались посмотреть расходование государственных ресурсов через призму эффективности
по предложению депутатов в пилотном режиме был проанализирован экономический эффект от вложенных государственных инвестиций
оценка проведена по расходам оказывающим непосредственное влияние на развитие экономики
это не только бюджет развития но и капитальные затраты субсидирование и кредитование то есть все что оказывает влияние на развитие
доля таких расходов в общем объеме республиканского бюджета за девятнадцатый год составила менее четырнадцати процентов тогда как именно они позволяют генерировать ресурсы для дальнейшего роста экономики
при этом в структуре данных расходов затраты на строительство целевые трансферты на развитие не превысили и половину составив немногим более сорока процентов
четырнадцать процентов из них сорок процентов только на ммм строительство целевые трансферты
наряду с этим оценены семь государственных программ реализация которых завершилась в две тысячи девятнадцатом году
влияние затраченных средств на достигнутые результаты проанализированы с учетом отложенного эффекта и в долгосрочной перспективе чего к сожалению пока еще нет в оценках уполномоченных органов
конечно хочется надеяться что наступит время когда методики оценки реализуемых государственных программ будут разрабатываться не органами гос аудита а профильными министерствами
а поскольку правительство не обладает такими методиками инструментами мы оценили эффект на основе статистических и ведомственных данных в среднем за семь лет при этом учитывалась доля государственных инвестиций в развитие конкретной отрасли экономики
выводы неутешительные
общий мультипликативный эффект оценен на среднем уровне при значительном потенциале роста
один тенге инвестиций в основной капитал принес выпуск продукции в среднем в размере девяносто тиын
всемирный банк считает мультипликатор то есть агрегированный показатель бюджетных расходов которые по казахстану еще в пятнадцатом году и всемирный банк обращал на это внимание оценивался на уровне ноль два ноль три
то есть на каждый потраченный бюджетный доллар возвращается в качестве реального эффекта только двадцать тридцать центов
это вдвое ниже развивающихся стран где данный показатель достигает ноль шесть
и еще отраслевые министерства оценивают результаты реализации государственных программ по итогам развития всей отрасли
тогда как инвестиции государственных средств в экономику составляют только двенадцать процентов с трендом на уменьшение то есть есть же еще частные инвестиции есть еще иностранные инвестиции
почему мы выезжаем за счет
показателей частных инвестиций
тем самым мы обманываем только самих себя и соответственно принимаем неправильные управленческие решения
мы уже отмечали формирующуюся проблему по проектам гчп
увеличение количества проектов гчп приводит к росту государственных обязательств которые несоразмерны с объемами привлекаемых инвестиций
на привлечение одного тенге частных инвестиций затрачивается два тенге бюджетных средств и это на фоне отсутствия встречных обязательств частного инвестора
это не стимулирует частных партнеров к повышению результативности реализуемого проекта
по нашим оценкам основная нагрузка на бюджет по республиканским проектам придется на двадцать третий и последующие годы в среднем пятьдесят восемь миллиардов ежегодно
на местные бюджеты на двадцатый двадцать первый годы в среднем по семьдесят миллиардов ежегодно по всем регионам
поэтому первостепенное разработка методики расчета социально экономического эффекта реализации проектов гчп а также поэтапное снижение нагрузки на государственный бюджет
четвертое несколько слов по квазигоссектору
глава государства в своем послании народу казахстана в сентябре девятнадцатого года поручил повысить отдачу от квазигоссектора однако говорить о его эффективной работе мы к сожалению пока не можем
сохранена зависимость от бюджета
с седьмого по девятнадцатый год холдингам предоставлены национальные ресурсы в объеме семь с половиной триллионов тенге что сопоставимо с семью бюджетами развития страны
при этом мониторинг за направлением данных средств холдингами на реализацию общенациональных целей не осуществляется
поэтому здесь требуется четкое определение роли каждого субъекта квазигоссектора в достижении государственных задач с привязкой к финансовым ресурсам
у большинства национальных компаний основная задача это получение прибыли а не достижение общенациональных целей
поэтому вот этот момент он очень важен
средства выделяемые из республиканского бюджета стали источником доходов для многих гос компаний
в итоге предприниматель на которого направлена государственная поддержка получает кредитные средства по завышенным ставкам
мы говорим об этом каждый год от шести до девяти процентов при бюджетном кредитовании субъекта квазигоссектора менее одного процента
имеют место системные недостатки и в дивидендной политике
и последнее в заключении счетного комитета к отчету правительства впервые появилась предварительная информация об аудите консолидированной финансовой отчетности которую согласно закону мы должны проводить с этого года как высший орган гос аудита
но это тема для отдельного большого разговора так как трудно говорить о достоверности консолидации при отсутствии проверки правильности составления такой отчетности отдельными администраторами
такая проверка должна быть проведена начиная с тринадцатого года при переходе на мсфос
предстоит решить ряд методологических и организационных задач препятствующих объективной консолидации бюджета и принятию на ее основе эффективных экономических решений
согласно законам нурлан зайроллаевич мы к пятнадцатому июня внесем вам итоги
оценки по аудита консолидированной финансовой отчетности и будем готовы э дать соответствующие пояснения
в целом счетным комитетом отмечены возможности для повышения экономической отдачи от бюджетных инвестиций улучшение налогового и таможенного администрирования
это достаточный запас и резерв для развития экономики казахстана э в кризисный период
заключение счетного комитета было подробно рассмотрено депутаты детально останавливались на наших предложениях э выводах спасибо за то что поддержали большинство из них
мы также благодарим коллег из министерств за конструктивный диалог в вопросах повышения эффективности исполнения бюджета
в этом году по поручению главы государства счетный комитет сосредоточится на контроле использования антикризисных средств и продолжит аудиты компаний квазигосударственного сектора
баяндама аяқталды назарларыңызға рахмет
рахмет сонымен құрметті әріптестер баяндамаларымыз аяқталды ы рахмет наталья николаевна орныңызға отырыңыз
енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат сабильянов нұртай салихұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым қаржы министрі жамаубаевқа
құрметті ерлан кенжебекұлы
ел президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев ағымдағы жылғы жиырма төртінші қаңтарда өкіметтің кеңейтілген отырысында барлық салықтық преференцияларға яғни жеңілдіктерге олардың тиімділігі мен қажеттілігі тұрғысынан талдау жасауды тапсырған болатын
салықтық жеңілдіктердің тиімділігіне мониторинг жүргізу және талдау жасау қажеттігі туралы мәселені парламент депутаттары бірнеше рет көтерді
оның ішінде өздерінің депутаттық сауалдарында да атап өтті
атап айтқанда екі мың он тоғызыншы жылғы қазанда әріптесіміз жамалов осыған қатысты депутаттық сауалын өкіметке жолдаған
алайда осы күнге дейін жұмыс нәтижелері көрінбей отыр
ал енді есеп комитетінің деректеріне сәйкес қазіргі уақытта отыз бес мың салық і субъект салықтық жеңілдіктерге ие болып отыр
бұл салық төлеушілердің шамамен тоғыз пайызын құрайды
екі мың он сегізінші жылы салық кодексінде екі жүз жетпіс жеті жеңілдіктер көзделген болатын және олардың жалпы сомасы төрт жарым миллион төрт жарым триллион теңге болған
салыстырмалы түрде бұл республикалық бюджеттің қырық үш пайызына тең екен
осыған байланысты менің сұрағым салықтық жеңілдіктердің тиімділігіне талдау қай уақытта жүргізіледі сол арқылы мемлекет басшысының тапсырмасы қашан орындалмақ
министр жамаубаев
рахмет і нұртай салихұлы
әрине і сұрағыңыз өте өзекті әрі орынды
і үкімет і қолданыста бар барлық преференциялар мен і жеңілдіктердің барлығын қазір талдау жұмыстарын бастады тиісті жұмыс тобы құрылды
і бұл жердегі негізгі мәселе жаңа есеп комитетінің і есебінде де айтылып өтті салалық министрліктердің і көп жағдайда бұл жеңілдіктер салалық министрліктерден келіп і ұсыныс ретінде түседі
сондықтан да солардың жауапкершілігін арттырып олар қаншалықты әлеуметтік экономикалық і тиімділігі бар эффектісі бар соны біз зерделеп қарау керекпіз
әрине әрбір ііі жаңа айтылған жеңілдіктің і өзінің і орындылығы бар сондықтан біз бұл жерде і жете талдау жасап
жаңа белгіленген мерзім бұл ы осы үстіміздегі жылдың і қараша айына дейін бүкіл ұсыныстардың бәрін і зерделеп і жинақтап і сосын тиісті заң жобасын і мәжілістің ы қарауына ұсынатын боламыз
қандай критериймен осы мынау салық жеңілдіктерді бересіңдер
жаңа ғана ыыы наталья николаевна баяндамада
сегіз субъекттің отыз миллиардтай салық жеңілдіктер берілді
бұл не мемлекеттік бюджетке қаражат керегі жоқ па

нұрлан зайролла дұрыс айтып отырсыз і қаржы министрлігі і ең бірінші бұл бүкіл і жеңілдіктерді і жоюға мүдделі
әрине і біз критерийлердің бәрін қайта қараймыз себебі ол егер экономикаға ешқандай і тиміділік әкелмесе керісінше ііі жаңа қосымша кұн әкелмесе і біздің жалпы ішкі өнімге бұның бәрін і жеңілдіктерді жою керек әрине дұрыс айтасыз
сіз жарайды жаңа ғана болған министрсіз бірақ бұл сіздің ы сөздеріңіз де жалпы сөз ғана
тікелей критерий болу керек
кімге салық і жеңілдіктерді береміз неге береміз әлихан асханович солай ғой
рұқсат нұрлан зайроллаұлы бұл өте маңызды сұрақ сондықтан біз былтырдан бастап бұл жұмысты жүргізіп келеміз
екі жүз отыз жеті миллиард теңгеге і бірқатар салық жеңілдіктерді қазір і жоюға біз ұсыныс жасадық
жаңағы ыыы ұлттық экономика министрлігі және і нпп атамекен палатасымен бірге қазір егжей тегжейлі соған зерттеулер жүргізіватыр бірінші тамызда бұл жұмыс бітеді
ыыы қосымша жаңа ерұлан кенжебекович айтқандай ііі жұмыс тобы құрылып қосымша биыл тағы да бұл жұмысты кеңейтіп ііі күздегі сіздердің сессияларыңызға біз тиісті заң жобасымен келеміз
бұл ы тиімділігі жаңағы ол біріншіден жұмыс орнын құру екіншіден ііі салық төлеу
осындай критерийден өтпесе ондай і жеңілдіктер керек емес бізге
әрине бағана баяндамада айтылды ғой жиырма бес процент мынау і мемлекеттік бюджеттің қаржы фондынан алып отырмыз ұлттық фондтан
ертең елу процентке келеміз
осылай сегіз субъекттерге отыз миллиардтай ы салықтың жеңілдіктерін берсек
оны қаржы министрі қарау керек енді
методиканы алып келесіз ғой бірінші тамыздан кейін оны бәріміз қараймыз ы наталья николаевнаның әріптестерін бәрін шақырып жақсы
сөз депутат унжакова ирина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич у меня э вопрос к министру экологии геологии и природных ресурсов
уважаемый магзум маратович вашим министерством реализуется э бюджетная программа ноль тридцать девять развитие гидрометеорологического экологического мониторинга
в две тысячи девятнадцатом году на ее реализацию было выделено средств на два миллиарда или на двадцать пять процентов больше чем в две тысячи восемнадцатом году
однако позитивной динамики по развитию экологического мониторинга нет
более того ситуация ухудшилась
во первых судя по индикаторам прямых показателей этой бюджетной программы представленном в отчете правительства видно что при э увеличении финансирования количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха сократилось
если в две тысячи восемнадцатом году их было сто сорок шесть то в две тысячи девятнадцатом году стало сто сорок
и во вторых э в заключении счетного комитета м к отчету правительства отмечается снижение исполнения по целевому индикатору обеспечения территории республики казахстан мониторингом э загрязнения атмосферного воздуха
в связи с этим поясните пожалуйста почему при увеличении финансирования бюджетной программы а это два миллиарда тенге произошло снижение по прямым и целевым индикаторам в сфере экологического мониторинга

пожалуйста магзум маратович мырзагалиев
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемая ирина сергеевна
действительно э у нас количество пунктов снизилось э со ста сорока шести до ста сорока в прошлом году в связи с тем что шесть э датчиков у нас выбыло
это а что значит выбыло
они выбыли из эксплуатации просто напросто эээ несколько лет назад покупались датчики у которых есть определенный срок эскплуатации
теперь что касается двух миллиардов тенге то в прошлом году действительно э вы поддержали увеличение финансирования на в сторону казгидромет произошло
два миллиарда тенге эээ они были потрачены в принципе наверно в основном по двум направлениям первое
прейскурант цен был изменен потому что последний раз прейскурант цен был две тысячи тринадцатого года соответственно исходя из инфляции исходя из необходимости увеличения заработных плат были
выросли затраты казгидромета
и второй фактор это тот что мы увеличили количество
мониторинга количество мониторинга на гидротехнических сооружениях это в первую очередь мы говорим о трансграничных реках
так если раньше мы эээ порядка

трехсот изучений делали то мы ее довели до девятисот двадцати одного
в этой связи у нас стоимость э возросла услуг казгидромета
что касается э снижения соответствующего индикатора то данная работа будет нами в последующие бюджеты учитываться и мы будем просить министерство финансов поддержать и вас будем просить поддержать
да не поддержим мы вас
что вас поддерживать слушай
что вы сейчас несете извините
кто вас спрашивает про мониторинг рек
идет речь о статье как я понял ирина сергеевна
мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха
министр экологии разницу не видит мониторинг атмосферного воздуха и мониторинг рек
две статьи как в одессе говорят это совсем две разные вещи
можно теперь нельзя теперь я вам скажу что вы сейчас должны ответить
скажите пожалуйста и министр экономики пусть прокомментирует вам выделили средства государство вам как менеджеру дало деньги
вы их сто процентов освоили
при этом допустили снижение прямых целевых индикаторов в сфере экологического мониторинга атмосферы
рядом темиртау черный снег
усть каменогорск какая экология
по основным городам промышленным казахстана у вас идет снижение контроля состояния загрязнения атмосферного воздуха
когда вы приходили сюда за деньгами и просили поддержать вас депутаты поддержали
средства вам в полном объеме дали министерство финансов и национальной экономики тоже поддержало
вы их сто процентов освоили
но при этом
пункты сокращения сократили по стране вот в чем вопрос
магзум маратович о чем вы говорите какие мониторинги там рек это совсем другая статья бюджетная
министерство экономики где у нас э это

вы то министерство которое должны следить чтобы достигались индикаторы при расходе этих государственных средств так или нет
так точно нурлан зайроллаевич ну в чем дело
деньги расстрелял а контроль атмосферного контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха по стране снизился
пункты снизил
алихан асханович и никто тревогу не бьет
ну с министра спросить за это нужно он же за эти деньги уже отвечал полноценно ладно был бы новый министр

правильно говорите нурлан зайроллаевич необходимо эээ каждый тенге максимально эффективно использовать с максимальной отдачей
мы эээ в целом хотим эээ переформатировать бюджетный процесс с тем чтобы
не отталкиваться от лимитов а отталкиваться от стратегических целей и задач конкретных
и под них выделять деньги а затем спрашивать
понимаете алихан асханович в частном секторе такого менеджера выгнали бы с волчьим билетом понимаете
у нас столько городов граждане наши подымают вопросы экологические неправительственные организации подымают вопрос состояние экологии атмосферного давления в промышленных городах
но кто как не министр экологии должен за этим следить деньги государство ему на это дало
он своим ответом показал полную свою несостоятельность путает одну бюджетную программу с бюджетной программой мониторинга рек
и министерство экономики тоже вы же должны составляющие две сводить это имеется в виду и
освоение средств министерством финансов вместе смотреть но в то же время министерство экономики должно информировать руководство правительства о достижении индикаторов
вообще в целом идеология какая должна быть алихан асханович нашего государственного бюджета
освоение средств должно значительно улучшать качество жизни людей наших
если мы расстреляли деньги не достигли цели ну это же не самоцель
магзум маратович занимайтесь пожалуйста
если не понимаете это попросите министра образования пусть он вам лекции организует в университетах на тему экологических вопросов
разграничение рек и атмосферного давления
стыдно слушать такие ответы
сөз депутат казанцев павел олеговичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич мой вопрос адресован заместителю премьер министра скляру
уважаемый роман васильевич
ежегодно на содержание ремонт дорог республиканского значения выделяется порядка семидесяти миллиардов тенге
в две тысячи девятнадцатом году эта цифра выросла до восьмидесяти с половиной миллиардов значительная сумма
при этом планировалось покрыть часть этих затрат за счет платности автомагистралей
однако в заключении счетного комитета к отчету правительства за две тысячи девятнадцатый год отмечено о недостижении показателя доля платных самоокупаемых автомобильных дорог республиканского значения
фактически исполнение составило около трех процентов против необходимых двадцати семи
то есть при плане платности дорог в шесть тысяч семьсот двадцать километров по итогам две тысячи девятнадцатого года протяженность платных дорог составляет всего шестьсот восемьдесят два километра
как известно за две тысячи восемнадцатый год данный показатель доли платных дорог также не достигнут
при плане двадцать пять процентов платных дорог от общего количества дорог республиканского значения исполнение составило всего один процент
подчеркиваю что речь идет о построенных за государственный счет автомагистралях на котрых нужно было смонтировать оборудование для взимания платы
но эта работа по обеспечению возврата затраченных средств не была проведена а затраты на содержание магистральных дорог по сей день продолжает нести бюджет
в связи с этим у меня следующие вопросы в чем причина фактического срыва выполнения показателя доля платных автомобильных дорог
почему до сих пор не установлено соответствующее оборудование для взимания платы
и когда наконец вы планируете достичь плановых показателей по самоокупаемости автомобильных дорог республиканского значения спасибо
пожалуйста роман васильевич
спасибо за вопрос павел олегович
действительно у нас в настоящее время функционирует четыре участка платных республиканских дорог это нур султан щучинск нур султан темиртау алматы капчагай и алматы хоргос
э на данных участках функционирует система взимания оплаты так называемая гибридная
она имеет ряд преимуществ но и имеет очевидные минусы
в частности это высокая стоимость оборудования которое необходимо монтировать на них на локальных участках и неудобство пользователей когда в часы пик скапливается большое количество автотранспорта на шлагбаумах
поэтому нами было принято решение
внедрять на участках автомобильных дорог остальных открытую систему взимания платности которая не предусматривает наличие шлагбаумов и которое в разы подчеркиваю в разы дешевле гибридной системы
технологии не стоят на месте поэтому мы этот вопрос прорабатывали
действительно сроки были несколько сдвинуты
в периоде мы э наверстаем вот это вот отставание и э в текущем году началась э работа по э монтажу данной системы
будет единый центр обработки данных и на пяти более чем на пяти с половиной тысячах километров дорог республиканской сети до конца года будет внедрена данная система
работы идут сейчас полным ходом
спасибо сөз депутат платонов артур станиславовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован председателю счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета годуновой
уважаемая наталья николаевна
для обсуждения отчета об исполнении бюджета за две тысячи восемнадцатый год отмечалось снижение количества финансовых нарушений объем возмещенных и восстановленных средств в бюджет составил сто процентов
исполнение рекомендаций счетного комитета также составило сто процентов но это в две тысячи восемнадцатом году
если же проанализировать результат аудиторских мероприятий за две тысячи девятнадцатый год то можно увидеть что практически по всем ключевым показателям количество нарушений существенно увеличилось
всего установленных нарушений норм законодательства также нарушения актов субъектов квазигосударственного сектора почти в двенадцать раз превысило уровень две тысячи восемнадцатого года
более того за две тысячи девятнадцатый год сумма неэффективно использованных средств республиканского бюджета увеличилась в три раза
в связи с этим у меня вопрос наталья николаевна как вы объясните такой резкий скачок всех показателей финансовых нарушений в две тысячи девятнадцатом году спасибо
пожалуйста наталья николаевна
артур станиславович спасибо за э вопрос
э конечно я думаю что здесь это связано не с
тотальном ухудшением работы государственных органов и э министерств по исполнению бюджета а с тем что в полную силу начинает работать закон о государственном аудите и финансовом контроле который был принят в две тысячи пятнадцатом году
значит во первых у нас э заработали ревизионные комиссии и службы внутреннего аудита
для примера значит э в девятнадцатом году
сумма выявленных ими нарушений комитетом финансового контроля мин фина и сва составила девяносто четыре миллиарда тогда как в восемнадцатом году только двадцать четыре миллиарда
ревизионными комиссиями то же самое
счетным комитетом э сумма выявленных неэффективных расходов
составила двести десять миллиардов тогда как восемнадцатый год одиннадцать миллиардов
ну во первых это связано с тем что мы смотрели крупные объекты аудита то есть охват был больше это связано еще с этим вот но и э это связано с тем что мы идем э целенаправленно на э анализ эффективности
вот и должна сказать что эээ рассматривая отчет правительства в этом году мы э я вот не сказала за трибуной об этом э что отчет правительства в этом году с точки зрения анализа стал глубже и лучше
все таки мы видим э что
мы параллельно работаем э с правительством по э повышению эффективности
а сумма да четыреста двадцать восемь миллиардов значит э ревизионной комиссией больше выявили счетный комитет э службы внутреннего аудита и комитет финансового контроля министерства финансов
спасибо пожалуйста

ради объективности надо сказать что в две тысячи восемнадцатом году аудит был в основном производился в гос учреждениях
в две тысячи девятнадцатом году э в круг аудитируемых объектов были включены национальные холдинги национальные банки и понятно когда больше средств э для контроля и аудита то и больше выявляется нарушений
объем вырос
да значит э ну в целом надо сказать э что вот э тот закон который о котором сейчас наталья николаевна говорила я уже когда мы его принимали уважаемые коллеги помните говорил э свою оценку
что здесь надо э в то время возглавлял министерство финансов алихан асханович его и господину даленову действительно сказать э большое спасибо потому что именно эти два министерства поставили что называется точку
в долгой истории когда мы принимали и оценочные категории совместно с счетным комитетом не раз рекомендации давали правительству и что касается увеличения объемов увеличения структуры всех структур государственных и квазигосударственного сектора и в этом
лице два министерства очень активно поработали с депутатским корпусом
конечно когда база выросла артур станиславович увеличилась и объем тех э финансовых э нарушений о которых сегодня говорили
но самое главное еще надо добавить наверно наталья николаевна вам что здесь и
финансово математическая модель теперь новая в э структуре работы счетного комитета что тоже дает большую эффективность работы
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайролла
менің і сұрақтарым
индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі атамқұлов пен і ұлттық экономика министрі дәленовке арналады
мәжілісте республикалық бюджетті және оның атқаруы туралы есептерді қарау кезінде нысаналы индикаторлар мен оған бөлінетін қаражат арасында өзара байланыстың жоқтығына өкіметтің назарын бірнеше рет аударған болатынбыз
мәселен индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі елдің индустриялық дамуы мен өнеркәсіптік қауіпсіздігіне жағдай жасау мақсатындағы жиырма төрт нысаналы индикатордың он төртіне яғни жартысынан астамына қол жеткізбеген
соның ішінде өндеуші өнеркәсіп салаларындағы еңбек өнімділігінің нақты өсуі сияқты индикаторлары да бар
дегенмен осы мақсаттағы бөлінген жүз он екі миллиард теңгеге жуық қаражат толығымен игерілген
осыған орай і мынадай сұрақтарым бар
осыншама қомақты қаражат жұмсай отырып министрлік стратегиялық бағыттың мақсаттарына не себепті қол жеткізе алмаған
ал екінші сұрағым руслан ерболатұлына
сіздің ведомство осындай пысықталмаған стратегиялық жоспарға қалай келісім берген
бейбіт бәкірұлы сізден бастайық содан кейін і руслан ерболатұлына сөз береміз
ы рахмет сұрағыңызға
шынымен і мынау осы жүз он екі миллиард і теңге өнеркәсіп саласын дамытуға і және ынталандыруға і бөлінген
ал енді і қазір осы бөлінген қаржыны мен енді
біраз ақпарат берейін
соның ішінде бізде
мысалы жиырма үш миллиард ол деген мына сары арқа магистральдік газопровод бар жиырма жеті миллиардқа бізде ауыл шаруашылық і машина ы паркін ыыы жаңарту деген і бағдарлама болды
содан кейін ыыы мына

жедел көмек беретін
көліктерді ы жаңарту ауыстыруға да он миллиард
он миллиард содан кейін ана і халыққа ы автокөлікке жеңіл несие жеңілдету сондай бағдарламалар көп көп болды
соның ішінде нақты мына і қазіргі еңбек өнімділігіне
бөлінген сегіз жүз
отыз тоғыз миллион теңге бөлінді
сол сегіз жүз отыз тоғыз миллионға алпыс тоғыз
кәсіпорынға ы нақты көмек модернизацияға беріліп ы солардың енді біз і нәтижесін сол көріп отырмыз
мынау он тоғызыншы жылы бізде шынымен і жетімдік і мына жоспар і жүз і жиырма екі процент болса сол біз он бір де жеті он бір бүтін жеті пайызға жеттік

шынымды айтсам і мына осы і өндіруші і несінде
салада бізде он төрт сала бар
он төрт саланың і мысалы он төрт саланың тоғызы ы мына ыыы еңбек өнімділігін орындады і несі несі цифрлері і жоғары
мысалы і одан да і ал енді і қалғаны да бесеуінде шынымен і қол жетпеді
ал ыыы енді жаңа мына сіз айтып отырсыз ғой жүз он екі миллиард бөлінді деп
енді нақты оның бәрі і осы і өндіру саласына түсіп жатқан жоқ
тек қана сол ы жүз он екі миллиардтан жиырма миллиард біз осы
кәсіпорындарға инфрақұрылымға модернизацияға і бөлінген

сұрағыңызға рахмет
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары стратегия екі мың жиырма бес және мемлекеттік бағдарламаларға і сәйкес болуы қажет
біз осы жағынан да қараймыз
мемлекет бағдарламада
көзделген индикаторлар мемлекеттік органның і стратегиялық жоспарларына да болуы қажет
индикаторға қол жеткізу ііі қаржыландыруға сондай ақ мемлекеттік органның і жүзеге
жүргізіп отырған саясатына да байланысты
индустрия министрлігіне келетін болсақ ііі еңбек өнімділігі ең басты индикатор ол бұл индикатор
инновациялық индустриалды даму бағдарламасында көзделген
осы і мемлекеттік орган і оған жағдай жасайды і тиісті саясат жүргізеді

қаржыландыруда і неге басымдық беретінін де осы мемлекеттік органның і өзі анықтайды
байланыс бойынша і біз і индикаторлармен
қаражаттың байланысын жақсарту үшін тиісті жұмыс жүргізіп жатырмыз
биыл мемлекеттік органдар і стратегиялық
жоспарлардың жаңа форматына көшеді
жаңа форматта
ақшаға тікелей тәуелді индикаторлар
бөлек көрсетілетін болады
осы жаңа формат і осы жылы і екі мың жиырма бірінші жылға арналған бюджетті қылыптастыруда қолданылатын болады рахмет

бекітілген
келіскен жоспарларға қарасаң бәрі жақсы
бірақ қорытындысында шын айтқанда нақты нәтиже жоқ
әр мемлекеттік жобаға қаражат толық бөлінеді солай ғой руслан ерболатұлы
солай ғой микрофон қос

бөлінген қаражат жеткілікті болса оны сіздер жүз пайыз
игерсеңіздер онда нәтиже де жүз пайыз болу керек қой
ал барлық қаражатты жұмсап нәтижеге жетпегені сол мемлекеттік жол емес
сондықтан әлихан ы асханұлы бұл тек қана бір мемлекеттік органда емес барлық мемлекеттік органдарда үлкен проблема болып отыр жаңа ғана экологиялық министрден бастап
оны біріншіден бақылауға ұстау керек екіншіден нәтижеге жетпеген мемлекеттік орган басшыларын жауапқа тарту керек
заң бойынша оны жасауға болады
осындай талап болмаса ешқандай жұмыс та болмайды
мемлекеттік қаражатты мемлекеттік органдардың бастықтарына қолдарына берген мемлекет ол халықтың ақшасы
оны бәрін таратып оны бәрін жұмсап нәтижеге жетпесек онда қандай жұмыс ол
әлихан асханұлы өткен жылда біз сол
салық кодексіне де барлық өзгерістер енгізілді солай ғой
қазір осы мемлекет органдар басшылары нәтижеге жетпеген жауапқа тартуға жол бар сол заң бойынша
өкіметтің басшыларына оны қолға алу керек әйтпесе бағанағы министрдей жауап жауап болады
жалпы сөздерден басқа ешқандай іс жоқ ешқандай нәтиже жоқ

сөз депутат звольский сергей адамовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич мой вопрос адресован министру сельского хозяйства
уважаемый сапархан кесикбаевич
вопрос касается бюджетной программы двести пятьдесят восьмой увеличение уставного капитала казагро для реализации государственной программы в агропромышленном комплексе
в ней указано что с апреля две тысячи шестнадцатого года на контрольных счетах наличности казагро находится один и восемь миллиардов тенге
как мы понимаем речь идет о казахстанско венгерском фонде прямых инвестиций
я и мои коллеги несколько лет подряд поднимали вопрос об их использовании
как я узнал вчера буквально две недели назад вы вернули эти средства в республиканский бюджет
но эти деньги пролежали пять лет без движения
хотя еще в две тысячи семнадцатом году в рамках обсуждения отчета об исполнении об исполнении республиканского бюджета за две тысячи шестнадцатый год
э тогдашний министр сельского хозяйства мырзахметов ответственно заявил что три проекта уже одобрены и имеют высокую степень готовности к реализации и к финансированию
однако через год уже другой министр сельского хозяйства шукеев отвечая на мой вопрос в этом же зале сказал буквально следующее цитирую из стенограммы мы сейчас будем пересматривать
правила либо изменим целевое направление этих средств
только тогда можно использовать средства этого фонда
прошло уже почти два года
ответьте пожалуйста пересмотрены ли эти правила и кто персонально ответит за замороженные бюджетные средства которые могли бы работать на развитие агропромышленного комплекса страны спасибо
пожалуйста сапархан кесикбаевич
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемый э сергей адамович
да действительно эти деньги были выделены на э реализацию двух проектов на создание казахстанско венгерского фонда и на реализацию двух э проектов и из за технических проблем из за э недоработки нормативных документов эти деньги
тогда не было не было возможности использовать и эти проекты были э реализованы за счет средств э венгерсокй стороны и казагро
на настоящий момент эти деньги возвращены в республиканский э бюджет
по ответственности вы сами сказали что там два министра до этого работали и те люди которые принимали решение по данному вопросу э в настоящее время в министерстве сельского хозяйства уже не работают
повысили
вот вы так сейчас эээ очень по нечиновничьи ответили сапархан кесикбаевич э пять лет лежали замороженные в силу отсутствия нормативных правовых актов
ну скажите чтобы ясно было простому народу
потому что министерство сельского хозяйства ваши работники за пять лет алихан асханович не смогли разработать правила
из за которых ни один даже не два по моему три проекта было здесь в этом три проекта министр сельского хозяйства ваш предшественник сказал у нас три проекта готовы
я очень хорошо этот разговор помню действительно господин звольский здесь постоянно этот вопрос подымал
все все все мы правила утверждаем они уже у меня на столе на подписи утвердим завтра эти деньги заработают
бес жыл жатты
и вернули обратно в бюджет
ну надо эффективнее использовать деньги есть проекты есть аппарат есть ну что заставить не можете правила разработать что ли
вот когда такое слышит
налогоплательщик он естественный должен вопрос задать а что я держу таких чиновников за счет налогов
сөз депутат симонов сергей анатольевичке беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич мой вопрос адресован первому заместителю премьер министра смаилову
уважаемый алихан асханович
согласно отчету счетного комитета несмотря на достаточно высокий уровень освоения бюджетных средств в две тысячи девятнадцатом году не были достигнуты
э результаты девять целых три десятых процентов прямых и шестнадцать процентов э конечных показателей результатов бюджетных программ
причем по этим позициям аналогичная ситуация даже практически хуже э с прошлым годом а в прошлом году было шесть процентов и семь и две десятых процентов соответственно это говорит о том что нарушаются основополагающие нормы
бюджетной системы нарушаются принципы
результативности эффективности изложенных в бюджетном кодексе
в связи с этим у меня следующий вопрос
скажите пожалуйста когда бюджетные системы страны наконец полностью
переформатируются на результативность и эффективность расходования средств
и э разработана методика оценки эффективности вложенных бюджетных средств спасибо
пожалуйста алихан асханович
спасибо за вопрос
это очень актуальный системный вопрос эээ он вот касался и эээ в вопросах моим коллегам мин экологии миир а
мы сейчас разработали специальный э проект поправок в бюджетный кодекс и в самое ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в парламент
сейчас как происходит у нас э по бюджетному кодексу сначала определяются лимиты затем э утверждаются на следующем этапе стратегические планы государственных органов
мы хотим поменять э эту практику
сначал определиться с приоритетами с показателями конечных результатов которых мы должны достигнуть и под них выделить необходимые средства
затем уже спрашивать
сейчас по другому происходит
теперь второе мы хотим э также брать в поправках значит внести необходимость э предоставления оценки экономического социального эффекта от бюджетных расходов
э от инвестиционных проектов от субсидий на начальной стадии формирования бюджета то есть э одновременно с внесением бюджетной заявки администратор должен показать нам какой экономический эффект э он эээ ожидает
затем после освоения средств мы уже будем сопоставлять результаты с э изначально э закладывающимся эффектом и будем делать оценку эффективности
кроме того в этих поправках также мы предлагаем внести
возможность открытия специальных счетов э для э операторов гос программ э в казначействе чтобы субсидии э получатели мер гос поддержки шли непосредственно с казначейческих счетов чтобы мы видели эти деньги и эта информация должна стекаться
в информационную систему министерства финансов над этим мы работаем чтобы все получатели мер гос поддержки эээ мы видели какие меры гос поддержки они получили будем сравнивать с данными по налогам по рабочим местам
если есть эффект значит субсидии работают меры гос поддержки работают если эффекта нету значит надо либо менять э получателя либо менять меру гос поддержки как неэффективную
такие меры вот мы предлагаем они вот э в ближайшее время будут внесены
методика и оценка эффективности разработана министерством финансов сейчас она опробируется на расходах э дорожной карты занятости ой дорожной карты бизнеса и как только вот эти вот поправки в бюджетный кодекс примем она будет утверждена
алихан асханович полностью поддерживаем э я в итоговом своем комментарии скажу но опережая раз такой вопрос прозвучал хочу уважаемые коллеги дорогие министры хочу чтобы вы понимали
исторически так было что при освоении при рассмотрении государственного бюджета был долгие годы принцип главный это освоение средств
все предыдущие министры финансов помнят тяжело решался этот вопрос
но мы же эволюционно движемся
сегодня уже не стоит вопрос просто освоения в этом вопросе
хорошо подтянулись
теперь стоит вопрос и мы его заложили алихан асханович в бюджетный кодекс в прошлом году принцип результативности принцип эффективности освоения бюджетных средств
каждый тиын каждая копейка должны дать результат
вот я хочу чтобы вы понимали
в прошлом году мы изменили всю законодательную базу по поручению руководства страны теперь будет жесткий контроль за этим и уже просто освоение сто процентов никому не нужно
нам нужно достижение всех индикаторов которые отслеживает министерство национальной экономики
руслан ерболатович и мы соответственными подходами будем подходить к той методике о которой сейчас говорил первый вице премьер
эта методика придет мы договорились после первого августа сюда рассмотрим
и на первых заседаниях мажилиса мы ее будем здесь рассматривать утверждать законодательно
я уверен что наши коллеги из сената поддержат
а после того как подпишет глава государства это все будет узаконено и будет чиниться жесткий очень жесткий спрос уже не просто за освоение а за эффективность
еще раз говорю принцип результативности принцип эффективности каждого тиына каждого тенге
вот уважаемые коллеги хочу вас настроить на такой лад работы с деньгами из государственного бюджета
сөз депутат бектұрғанов әбдіманап елікбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым премьер министрдің орынбасарына
құрметті ералы лұқпанұлы
екі мың он тоғызыншы жылы аз қамтылған және көп көпбалалы отбасылардағы
бес мың баланы жоғарғы оқу орындарына оқыту үшін ұлттық қордан бір бір де төрт миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді
алайда әкімдіктер көрсетілген шығыстардың тоқсан қырық тоғыз пайызын ғана игерді
жеті жүз жиырма тоғыз миллион теңгеден астам қаражат талап етілмей қалды
ал студенттердің қажетті санының жиналмауы жоспар жоспардың қырық алты пайызын немесе екі мың екі жүз жиырма алты адамды құрады
қаражаттың талап етілмей қалуы бір мәселе ал аз қамтылған көпбалалы отбасылардағы балалардың еліміздің жоғарғы оқу орындарға оқуға мүмкіндік ала алмай қалғандығы жоспарлаудың сапасының
сапасыз жасалғандығын көрсетеді
осыған байланысты айтыңызшы мемлекеттік білім беру гранттарын экономика мен өңірлердің кадрларға деген қажеттілігін ескере отырып қалыптастыру тетігі мен тетігі қашан жетілдіретін болады рахмет
ералы лұқпанұлы
сұрағыңызға көп көп рахмет бір сұрақтың ішінде екі мәселе көтерілгендей
ы сөз жоқ алдымен мына ы өткен жылы өздеріңізге белгілі ііі жалпы мынау қоғамдағы жағдайға байланысты
ы көпбалалы ы отбасылар сонымен қатар мына әлеуметтік атаулы көмек алатын отбасыларға байланысты бес мың грантқа шейін норма берілген болатын
оған алты мың бала қазақстан бойынша қатысты
бірақ енді сол
экзаменнің кезінде олардың да өту деңгейі өзіңіз айтқандай кемшіліктер бар
сол бес мың гранттың ішінен екі мың алпыс сегіз грантқа ғана балалар өте алды бірақ ол жерде де өзінің бүгін нақты себептері бар
біріншіден ы сол қатысқан ы балалар елу
елу пайыздық деңгейді елу елу баллды алу деңгейіне жете алмау себебіне байланысты болды
ол сөз жоқ ол жерде енді білімнің деңгейінде сұрақтары жоқ емес
екіншіден ы көптеген балалар мынау осы әрбір әкімдіктердің берген нақты анықтаған мамандықтарынан ы бас тартып басқа мамандықтарға ауысу да оған нақты себеп болды деп айтуымызға болады
үшінші де ол жерде себептері бар
оқуға түскен балалардың өзі осы мына сентябрь айында екі жүз сегіз бала сол мынау бас тартып ы одан мына колледждерге басқа бағыттарға бағытталған болатын сондықтан ол жерде осындай нақты себептер бар
ал жалпы сол тестілеудің өзі ы ұлттық ұлттық бірыңғай тестілеу ғой соның өзінде ол жерде осы мәселенің бәрі де ы ашық халықтың алдында ы белгілі жағдайда өтті
сондықтан мүмкіндігі бар білімі бар балалардың бәрі сол кезеңде ы сондай жоғарғы берілген оқу орында гранттарға ие болды
екінші сауалыңыз сөз жоқ осы мынау қойылыватқан мәселе бұл да негізгі үлкен мәселенің бірі қазір күн тәртібінде тұрған сұрақтардың бірі деп айтсам да артық емес қой деп ойлаймын
оған байланысты қазір еңбек ресурстарын жоспарлауға байланысты ұлттық жүйе он тоғызыншы жылы қазір қабылданды
оның негізінде бірнеше бағыттар анықталып отыр
қысқа мерзімді бір жылға дейінгі мамандықтарды анықтау ол ең алдымен сөз жоқ мынау колледждерге байланысты
осы өткен жылы отыз бес мың адамды ы сауалнама жүргізу арқылы осы керекті мамандықтардың бәрі анықталып отыр
сонымен қатар мемлекеттік тұрғыда мына орта мерзімді бұл мемлекеттен берілетін тапсырысқа байланысты елу үш мың грант та бүгін анықталып отыр
енді үшінші ол стратегиялық бағытта
жалпы мында айтып кетуге болады мына соңғы үш жылдың ішінде соңғы үш жылдың ішінде бүгін ы қазіргі талаптарға байланысты қазіргі мына кезіне байланысты кезеңге байланысты деп айтуымызға болады
бұл жерде мына мамандықтардың өзі мысалға техникалық мамандықтарға байланысты педагогикалық мамандарына байланысты екі есеге шейін гранттар бүгін өсіп отыр ал жаратылыстану мамандығы бойынша бүгін үш есеге өсіп отыр
сондықтан бұның бәрі қазір ескеріліп отыр қойылып отырған сұрағыңызда
болашақта осы қабылданған ұлттық жүйе жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп ойлаймыз рахмет
рахмет сөз депутат нұрманбетова жәмилә нүсіпжанқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым білім және і ғылым министріне аймағамбетовке арналады
уважаемый асхат канатович
как отмечено в отчете правительства министерству образования и науки было выделено шестьсот шестьдесят три миллиона тенге
э на услуги по открытию коворкинг зон в тридцати вузах и э они э были э выделены за счет целевого трансферта из национального фонда
однако неосвоение этих средств составило сто процентов то есть в вузах страны ни одна из запланированных коворкинг зон не была открыта
также в отчете правительства э причина э объясняется невостребованностью э этих средств э в связи с возможностью использования э других источников финансирования
поэтому у меня э следующий вопрос
какова была необходимость использовать на эти цели средства из национального фонда если вузы могли э за счет э открыть э самостоятельно э коворкинг зоны за счет внебюджетных средств
и зачем изначально надо было планировать то что явилось невостребованным
пожалуйста эээ асхат канатович
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы жәмилә нүсіпжановна сұрағыңызға рахмет
і бұл мәселе бойынша өздеріңіз білесіздер бұның алдында бізде осы кәсіпкерлік білімді кәсіпкерлік құзыреттіліктерді
дамыту үшін университеттерде кәсіпкерлік негізі туралы курс енгізіліп алдынғы жылы жүз мың студент осы курстардан өткізілген болатын
осы мәселені институционалды түрде бекіту үшін осы отыз университеттерде отыз коворкинг орталығын бизнес инкубатормен бірге ашу жоспарланды
әрине де бұл мәселе іске асқан жоқ
жалпы алты жүз алпыс үш миллион теңге і бюджетке қайтарылған болатын
енді басты себебі осы мәселенің барысында біз бір мәселеге көз жеткіздік осы мәселелерді осы коворкинг орталықтарды
бюджеттен ақша шығармай жекеменшік фондтардың әлде бизнестің і шеңберінен шешу мүмкіндігі болды сондықтан осы мәселені осы шешім қабылданған болатын
жалпы бұл коворкинг орталықтары ашылады мақсатқа қол жеткіземіз
қазірдің өзінде бес коворкинг орталық соның ішінде астана айти университетінде бір орталықты біз қазір аштық бес орталықты жылдың соңына дейін ашамыз
қалған жиырма бес орталықты жиырма бірінші жылдың басында ашамыз
әрине де бұл мәселе жаңағы сіз айтқан жоспарлау мәселесіне қатысты
біз тиісті шара ы қолдандық сондықтан бұл мәселе ы бұның алдында келесінде әрине де і біз ескеретін боламыз
асхат қанатұлы тәжірибелі болып жатыр министр
ол коворкинг центр керек жоқ деп ешкім айтқан жоқ қой
мәселе сұрақ басқа бұл
ұлттық фондтан
ақша алынды
асхат кантович понятно что вы стали министром по моему в июне да прошлого года да
поэтому наверно может и не знали об этих миллионах долларов заложили на создание этих коворкинг зон
что такое вообще надо было с этим разобраться что такое коворкинг зона
это просто напросто зона для общения и взаимодействия в данном случае между работодателем и студентом да
ничего сложного
кто в советские времена заканчивал помнят это называлось просто подготовкой и сама процедура распределения
сейчас все красивые в иностранные слова завернут побольше денег берут потом еще и не осваивают
ну скажите пожалуйста это что такая проблема на которую надо было срочно брать деньги из национального фонда

нет взяли

руслан ерболатович какая была необходимость вы формируете государственный бюджет министерство экономики
ұлттық қордың қаржысын шашуға болмайды
болмайды болмайды болмайды ол туралы елбасы да мемлекет басшысы да әрқашан да айтып тұрады
сондықтан ұлттық қордың әрбір тиынын қатаң бақылауда болу қажет себебі ол қаржыларды ерекше жағдайда ғана ерекше жағдайда ғана керек
национальный фонд же не беспредельный
алихан асханович его в исключительных случаях об этом говорит елбасы глава государства только в исключительных случаях нужно пользоваться
это что за исключительный случай был
и эти деньги я повторю что сказала в своем выступлении депутат нурманбетова
запросило министерство которое в две тысячи восемнадцатом году допустило неосвоение выделенных средств бюджетных на сумму триста двадцать миллионов тенге а в девятнадцатом уже на один миллиард шестьдесят пять миллионов неосвоения
зачем вы полезли туда с этими заявками в национальный фонд
мы же вам законодательно дали возможность перекидывать средства с программы на программу если вы не осваиваете
ну не осваивали по какой то другой программе вам на коворкинг зоны нужно было возьмите внутри министерства перебросьте
законодательно вам дали такую возможность
алихан асханович надо установить заслон таким действиям
должна работать конкретная административная процедура которая бы не допускала такого безответственного планирования к использованию средств национального фонда
вот в этом примере вообще вопрос задаешь а куда смотрело министерство финансов
куда смотрел министр экономики господин даленов
это что за некачественное планирование
деньги национального фонда от имени правительства вы подписываете все заявки
надо же задаваться вопросом прежде чем это делать а действительно это исключительный случай который требует срочного выделения средств из национального фонда
вот из доклада сегодня годуновой посмотрите
уже одна треть доходной части государственного бюджета формируется у вас за счет национального фонда
а расходная часть четверть уже
это что исключительный случай
у нас просто министр не знает где у него деньги лежат
попросили мы вам дали законодательно повторюсь с одной программы на другую перекидывать даже без прихода в парламент
постановлением да правительства или приказом министра
переброска этих э с программы на программу
нет я имею в виду внутри внутри
постановлением правительства
ну пожалуйста придите к руководству правительства убедитесь что вам это нужно
а здесь вы не осваиваете ну дали же вам такую возможность
даже не знаете здесь миллиард шестьдесят пять миллионов не освоено нет пойти надо миллионы долларов взять в национальном фонде на коворкинг центры и еще при этом их не освоить
при этом их не освоить еще
самый вот пример такого непродуманного подхода к использованию средств национального фонда
коллеги он просто недопустим
об этом говорит елбасы об этом в свое время нам глава государства
к деньгам вообще надо относиться с большой рачительностью уж не говоря о том что из национального фонда брать это наверно самый
исключительный действительно крайний случай
ну так нельзя коллеги
мында қаражат жатыр
их не осваиваете нет пошли еще взяли и эти деньги не освоили
алихан асханович давайте договоримся еще раз говорю нам нужно четко чтобы в ой в правительстве был установлен заслон
надо четко вам разработать в правительстве конкретные административные процедуры когда министерства ведомства государственные органы дают свои заявки или просьбы э с обоснованием обратиться к финансированию из национального фонда
давайте договоримся коллеги это должно быть исключительным случаем действительно
пожалуйста алихан асханович
нурлан зайроллаевич из национального фонда специально на коворкинг центры э не было выделения средств
это были гарантированные трансферты э в доход республиканского бюджета
эээ у нас установлен трансферт два триллиона семьсот семьдесят миллиардов и еще триста семьдесят миллиардов было выделено на фонд прямых инвестиций
я же знал алихан асханович
я так знаю родное правительство что уже подготовился
значит вот отчет об исполнении республиканского бюджета
услуги по открытию коворкинг зон в высших учебных заведениях за счет целевого из национального фонда республики казахстан
подписанный премьер министром
теперь читаю ваш отчет правительства глава третья страница сто семьдесят третья
на услуги по открытию коворкинг центров в высших учебных заведениях за счет целевого трансфера из национального фонда республики казахстан
шестьсот шестьдесят три миллиона четыреста семьдесят три тысячи тенге которые были неосвоены в связи с невостребованностью и так далее
как показатель прямого результата не достигнут
комментариев нету
наводите порядок
вы сейчас даже сами продемонстрировали ладно министры не знают вы даже не знаете что с республиканского фонда что с э республиканского бюджета что с национального фонда
разбирайтесь сөз депутат аронова ирина петровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
у меня вопрос к министру энергетики ногаеву и министру финансов жамаубаеву
мой вопрос касается показателей страны в международном рейтинге дуин бизнес
в две тысячи восемнадцатом году позиция казахстана в данном рейтинге по индикатору подключения к системе энергоснабжения при плане шестьдесят третье место составила лишь семьдесят шестое место
э в две тысячи девятнадцатом году шестьдесят седьмое место вместо шестьдесят второго
парламент принял за последние годы уже семь эээ так называемых пакетов законодательных инициатив правительства направленных на улучшение бизнес климата

то есть ему потребовалось десять месяцев со времени принятия данного седьмого законодательного пакета по улучшению бизнес климата
далее в рейтинге дуин бизнес по индикатору налогообложения в две тысячи девятнадцатом году позиция казахстана снизилась с пятьдесят шестого места
на шестьдесят четвертое место по сравнению с две тысячи восемнадцатым годом хотя планировалось достичь сорок пятое место
в отчете не даны пояснения причин снижения ситуации
все это происходит несмотря на то что ежегодно из бюджета выделяются миллиарды и миллиарды тенге на совершенствование и реформирование системы налогового администрирования вносятся необходимые законодательные поправки
скажите пожалуйста что вам мешает достичь запланированных результатов
в чем причины
и какие меры предпринимаются для улучшения показателей насколько помню пандемии тогда не было спасибо
пожалуйста э нурлан аскарович с вас начнем потом э министр жамаубаев
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
спасибо за вопрос ирина петровна
в целях улучшения подключения бизнес субъектов к электроснабжению из ранее э существовавших восьми процедур на сегодняшний день благодаря
поддержки внесенных правительством предложений по улучшению бизнес климата благодаря поддержке парламента на сегодняшний день э пять процедур обязаны выполнять субъекты бизнеса
длительность оформления данной процедуры связана с тем что
согласно внесенных изменений э в некоторые законы об электроэнергетике гражданский кодекс предпринимательский и другие законы необходимо было во исполнение
этих изменений во исполнение закона необходимо было принять э нормативно правовые акты инструкции правила приказы министерства которые затрагивали интересы бизнеса
поэтому необходимо было заключение неправительственных организаций атамекена и согласно этих изменений часть компетенции была передана энергопередающей организации рэк е и в связи
с удлинением процесса согласования с бизнес средой мы на сегодняшний день достигли консенсуса необходимые приказы правила приняты и на сегодняшний день эта процедура состоит из э пяти шагов
и на прошлой неделе мажилис подтвердил изменения эээ в некоторые законодательные акты которые располагают результатом которого будет только две процедуры
то есть заявитель эээ заключает договор с рэк ом энергопередающей организацией остальные части составления
технических условий прохождения экспертизы получения разрешения о строительно монтажной работе само проведение строительно монтажных работ будет в компетенции ответственности рэк ов
из девятнадцати рэк ов на сегодняшний день мы проводим данную работу и
еще раз хочу отметить и сказать спасибо от бизнес сообщества от имени коллег что на прошлой неделе этот закон законопроект э прошел через мажилис и направлен в сенат спасибо
спасибо э ерұлан кенжебекұлы
рахмет э что касается показателя э налогообложения
при э последней оценке э в прошлом году всемирный банк изменил методику расчета
раньше э помимо э теперь налоговых платежей туда были включены три э платежа это э взносы по обязательному медицинскому страхованию э по э социальному страхованию гпсс и э пенсионные отчисления в енпф
в предыдущих годах э данные социальные платежи в оценке не учитывались
э естественно включение этих социальных платежей э повлияло на э увеличение как количества платежей платежи так и время обработки на э этих платежей
мгм то есть реально э снижение связано не сколько эээ налоговым администрированием а э техническим вот изменением
тем не менее э министерство финансов э далее будет продолжать работу по улучшению э рейтинга э по этим показателям
особенно мы сейчас э будем акцент делать на цифровизацию налога налогового администрирования и оптимизацию форм способов э заполнения и предоставления налоговой отчетности
э алихан асханович все что нужно для рейтинговой оценки дуин бизнеса мы с вами договаривались законодательно все обеспечили вот о чем сейчас говорил нурлан аскарович э пакет по энергетике мы рассмотрели
значит все что необходимо для цифровизации мы тоже готовы в ближайшее прямо время вносить и будем рассматривать чтобы уже осенью начать работу с этого пакета
в этом году мы должны все завершить полностью законодательное обеспечение для продвижения страны вот в этом международном рейтинге хорошо договорились
сөз депутат құрманова айзада аманкелдіқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы менің сұрағым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі нұрымбетовке
құрметті і біржан бидайбекұлы
депутаттар еңбек бағдарламасының тиімділігі мәселелері туралы бірнеше рет і мәселе көтерген болатын
і вице премьер де еңбек министрлері де і әрдайым өз жауаптарында і бағдарлама жетілдіру шаралары қабылдануда деп сендіретін
алайда екі мың он тоғызынщы жылдың қорытындысы бұл бағдарламаны жоспарлауы мен оның нәтижелігіндегі тағы да олқылықтар орын алып отырғанын көрсетті
екі мың он тоғызыншы жылы еңбек і бағдарламасында қысқа мерзімді курстарды ұйымдастыруға және і грантпен қамтамасыз етуге ұлттық қордан қырық жеті миллиард теңге бөлінді
і осы қаражатты игеру жетпіс алты пайызды құрады
і дегенмен он бір миллиард теңге і игерілмей қалды
і бұл ретте микрокредиттер беру жөніндегі жоспарлар толық орындалынбағанды атап өткім келеді
і жоспардағы ы он тоғыз мыңның орнына болса он жеті де жеті мың микрокредит берілген ал микрокредит алуға і кезекте тұрған адамдар және білім алушылардың саны елу мың адамнан асты
осыған байланысты екі мың он тоғызыншы жылы і гранттар мен микрокредиттер і сияқты пәрменді шаралар неге толығымен талап етілмеген
і және келесі мәселе
осы бағдарламада жұмыспен қамту орталықтары жұмысқа орналасқан азаматтардың жетпіс бір пайызының үш айдан кейін жұмысы тоқтатылды і яғни олар уақытша жұмысқа орналасқан болатын
біржан бидайдекұлы өткен жылы жаңа үш жылдық бюджетті қараған кезде бағдарламаны жетілдіру қажет және оған талдау жасалып ұсыныстар енгізіледі деп айтқан болатынсыз
айтыңызшы еңбек і бағдарламасының түрақты і жұмыс орындармен қамтамасыз етуге көшу і қашан жүзеге асады
мүмкін бағдарламаға уақытша жұмыс орындармен қамтамасыз етуге арналған мысалы жиырма немесе отыз пайыздан көп емес шектеуді енгізу керек шығар рахмет
біржан бидайдекұлы
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
бірнеше сауал түсті мынау соңғы сұрақтан бастасам
мынау еңбек бағдарламасы қашан тек тұрақты жұмыс орындарын құруға көшеді дегенге
енді жалпы тұрақты жұмыс орындарды құру ол мынау жаңа өндірісті ашу жаңа бизнесті ашу арқылы іске асады сондықтан еңбек бағдарламасы осы жаңа шағын бизнесті ашу жағынан өзінің үлесін қосып отыр
мысалы былтырғы жылы он сегіз мыңдай адам шағын несие алып кәсіпкер болса олар өзінің қасынан тағы да он төрт мың тұрақты жұмыс орнын ашты
қырық мыңға жуық адам гранттар алып өзінің микробизнесімен айналысыватыр сондықтан жетпіс екі мың тұрақты жұмыс орындары еңбек бойынша да ашылды
ііі ал енді жаңағы і уақытша жұмыс орындарды құру немесе мынау еңбек нарығына дайындық ретінде яғни оқыту шаралары мынау бос вакансияларға орналастыруға көмектесу шаралары еңбек бағдарламасында болғаны қажет
ол і керек і себебі еңбек бағдарламасы бір жағынан жұмыссыздықтан әлеуметтік жағынан қорғау бағдарламасы бір ақ қана мысал жастар практикасы
мына жас түлек оқуды бітіреді қолында дипломы бар жұмысқа орналаса алмайды себебі еңбек стажы жоқ
і сондықтан біз қысқа і уақытша орындарға орналастырып алғашқы еңбек өтіліне ие болуға тәжірибесіне ие болуға көмектесіп жатырмыз
і келесі сұрақ жетпіс бір процент ыыы жұмысқа орналасқандар үш айдан кейін тоқтатыватыр деді
бұл жерде нұрлан зайроллаевич бұл бізге анау уақытша жұмыс орындар құрамыз ғой сол жерден мерзімі аяқталмай кетіп жатқан фактілер
оның бізде есебі бар
бірақ оның басым негізгі себебі ол тұрақты жұмыс орнына ауысып кетуі мысалы былтыр әлеуметтік жұмыс орындарының жетпіс бір проценті
жастар практикасынан қырық сегіз проценті жаңа қоғамдық жұмыстардан жиырма жетпіс проценті мерзімі аяқталмай тұрақты жұмыс орындарға ауысып кетті
сөйтіп елу екі мың адам осылай уақытша жұмысты бастап кейін тұрақты жұмысқа ауысып кетті ол да бір оң нәтиже шығар
игерілмеген қаражат пен жетілдіру жөнінде і бір ауыз сөз айтып кеткім келеді
ііі расында да былтыр екінші жылдықта ұлттық қордан бөлінген қаражаттың игерілмей қалғанының тоқсан процентіне дейін бұл жаңағы қысқа мерзімдік оқытуға бөлінді
бұл туралы биыл былтыр ғана емес алдағы жылдары да депутаттардың тарапынан есеп комитеті тарапынан көптеген сын айтылған
біз жаппай оқытамыз ертеңгі күні жұмысқа орналасу деңгейі төмен елу процент болып жүрді былтыр жетпіс процент
сондықтан былтыр күзде үкіметте бұл мәселені біз қайтып қарадық мен алдарыңызда да болғанмын сөйтіп түбегейлі қайтып қарадық еңбекке бағдарламаға өзгеріс енгіздік қарашада
енді біз жаппай оқытудан бас тартып отырмыз
осы жылдан бастап тек қана жұмыс берушінің сұранысы бойынша оқытамыз
төрт жақты келісім төртінші жағына жұмыс беруші де кіреді оның тапсырыс бергеніне оқытып болған соң ол жұмысқа алады
і сөйтіп жоспарымызда былтырғыдай алпыс мың емес алты мың адамды оқытамыз аз болса да тиімді і нәтижелі болады деп санаймын
дұрыс ал жалпы мынау ы жетілдіру жөнінде і талдау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз і жоспар бойынша қазан айында алдарыңызға ұсыныстарымызбен келеміз рахмет
жақсы сосын бір интервьюіңізде оқыдым ы мынау қазіргі идеология әлихан асханұлы мемлекеттік қаражатқа біз уақытша емес тұрақты жұмыс орындарын ұйымдастыруымыз керек
соған тырысуымыз керек мемлекет
жарайды инвестордың жұмысы ы қаражаты болсын ол басқа жол
оны қолдаймыз жақсы рахмет сізге біржан бидайбекұлы
і сөз депутат өтемісов шавқат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос адресован министру индустрии и инфраструктурного развития
уважаемый э бейбит бакирович
мой вопрос относительно реализации государственной программы инфраструктурного развития нұрлы жол на две тысячи пятнадцатый девятнадцатый годы по направлению развития транспортной инфраструктуры
в период с две тысячи шестнадцатого по девятнадцатый годы в рамках указанной программы было выделено свыше десяти миллиардов тенге на субсидирование ставки вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге специальных железнодорожных платформ
в том числе в девятнадцатом году было выделено три миллиарда тенге
всего по этой программе было приобретено одна тысяча четыреста восемьдесят девять специальных железнодорожных платформ
освоение составило сто процентов
вместе с тем в две тысячи девятнадцатом году объем транзитных контейнерных перевозок был выполнен всего на сорок семь процентов
то есть при стопроцентном освоении средств показателей прямого результата достигли только наполовину
в связи с этим у меня есть следующий вопрос
почему ежегодно имея существенные финансовые средства на приобретение железнодорожных платформ для контейнерных перевозок и отчитываясь об их полном освоении
ваше ведомство не достигло плановых показателей по объему транзитных контейнерных перевозок ведь ваши заявки на финансирование полностью удовлетворялись спасибо
пожалуйста бейбит бакирович
спасибо шавкат анесович
очень правильный вопрос э действительно для того чтобы поддерживать в нормальном техническом состоянии наш э фитинговый парк и для того чтобы э наш транзитный потенциал не снижать вот эти вот меры были в шестнадцатом году приняты
э и э эти меры были достаточно эээ оказали очень хорошую поддержку потому что вот э те же полторы тысячи э фитинговых
платформ которые э были э обновлены на железной дороге они нам позволили практически в то время двухкратно увеличивать объем
перевозки транзита значит э контейнеров
значит у нас с одиннадцатого года если взять вот если взять даже э цифру одиннадцать тысяч было у нас в этом году шестьсот шестьдесят четыре тысячи эээ двадцатифунтовых эквивалентных контейнеров
этот показатель практически в тридцать два раза вырос
в семнадцатом году у нас начались кардинальные очень глобальные изменения в мировой торговой политике
в первую очередь это конечно э та политика которая ввели э у нас э большие супер державы
и э первое мы практически потеряли уже начали терять в восемнадцатом году двести десять двести двадцать тысяч э контейнеров транзита на иран
у нас э пошел очень большой спад по ирану эээ торговые волны санкционные э по ирану жесткие и э российской федерации
девятнадцатый год он эээ привел к торговой войне между э китаем и соединенными штатами
как это повлияло
это традиционные предприятия которые были расположены на территории китая и поставляли продукцию на европу они уже боясь санкций они начали перемещать уже свои предприятия на юго восточную азию
поэтому но в то же время в то же время несмотря на все то что сегодня вот э происходит у нас э по сравнению с восемнадцатым годом на двадцать три процента выросли объемы транзитных перевозок
я хотел бы сказать что
извините извините в девятнадцатом году по сравнению с восемнадцатым на сорок семь снижение произошло выполнено сорок семь на пятьдесят три снижение о каком росте вы говорите
шестьсот шестьдесят четыре тысячи э дпэ у нас э и
мы вам сейчас цифры привели в вопросе я
вы объективно давайте информацию
нурлан зайроллаевич я понял сейчас
вот весь ваш отчет сейчас отсюда цифры буду вам давать
просто неудобно будет э выглядеть понимаете когда министр сидит и натягивает другие цифры пожалуйста
вопрос деньги вам выделяются с шестнадцатого года десять с половиной миллиардов в девятнадцатом году цифра была три миллиарда четыреста тридцать миллионов
при этом пятьдесят три сорок семь процентов выполнен всего лишь объем перевозок
ладно торговая война как вы как бывший министр иностранных дел я так понимаю глобально берете сразу америка китай

десять с половиной миллиардов затратили денег на платформы а объем перевозок
транзитных контейнерных перевозок сократился вдвое на пятьдесят процентов пожалуйста
что вы делаете с ними вот такой у меня вопрос где они все у нас стоят эти контейнерные платформы
контейнерные платформы они работают э в доход государства э у нас доход государства в прошлом году э заработала железная дорога на транзите двести семьдесят семь миллиардов э тенге
не уходите транзит грузовой может быть вы сейчас по контейнерным объем транзитных контейнерных перевозок почему упал при том что у вас
три года идет рост и освоение стопроцентное закупа этих платформ пожалуйста
если вы видите объем снижается зачем вы бюджетные заявки даете каждый год на закуп этих платформ
нурлан зайроллаевич нам необходимо в техническом состоянии э надлежащем держать э парк фитинговых платформ
да практически э ежегодно мы это позволило нам эээ обновить и э мы дальше продолжим работу
по э двадцатому двадцать пятому году произошла корректировка ситуации вот э той глобальной ситуации которая в мире произошла
у нас э корректировка на один и шесть миллионов э дфэ до две тысячи двадцать пятого года
в этом году э наши показатели должны быть э на уровне восемьсот восемьдесят четыре тысячи дфэ
значит э я попрошу вас
министр экономики вот теперь когда будет э формирование э бюджета внимательно пожалуйста отнеситесь к вот этим заявкам понимаете
конечно обновлять парк нужно контейнерных перевозок но если вы уже заговорили об обновлении парка
то наверно должна быть какая то логика обновления пассажирского парка перевозок на железной дороге давно здесь был председатель правления
мынбаев рассказывал какие проблемы грузовых перевозок
контейнерные третьи наверно стоят там
но вы же должны соизмерять с теми объемами которые сейчас идут идет падение объемов соответственно тем парком обходиться надо
ну так нельзя же слушайте железо закупаем закупаем закупаем объемы хорошие
тендера налево тендера направо а возить ничего не возите с каждым годом сокращаете по пятьдесят процентов по сорок семь пятьдесят три процента сокращение идет
по хозяйски надо относиться к деньгам вот о чем разговор бейбит бакирович
сөз депутат оспанов берік серікұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым ауыл шаруашылығы министріне және қазагро холдингінің өкіліне арналады
құрметті сапархан кесікбайұлы агроөнеркәсіп кешеңінде мемлекеттік саясатты іске асыру үшін қазагро холдинг жарлық капиталын ұлғайту екі жүз елу сегізінші бюджеттік бағдарламасы бойынша
өкімет есебіне сәйкес отыз миллиард теңге сомасында көзделген қаражат толық көлемде аударылып тікелей нәтижелер көсреткішіне қол жеткізілді
бұл ретте қаржыландырылған шаралардың әлеуметтік экономикалық нәтижесі нәтиже беріп қана қоймай сонымен қатар өңірлерде жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік беретіндігі айтып өтілді
сондай ақ есепте екі жүз алпыс төрт ы жобаны бірақ осы екі жүз алпыс төрт жобада үш жүз елу жеті ғана жұмыс орын құрылғаны атап көрсетілген яғни
отыз миллиард теңге сомаға екі жүз алпыс төрт жоба іске асырылып не бары үш жүз елу жеті жаңа жұмыс орын құрылғанына назарларыңызды аударғым келеді
яғни бір жобаны іске асыру нәтижесі бір жарым жұмыс орнын құру болып отыр
оның ы бәріне сексен төрт миллион теңгеден жұмсалды ма сонда
сапархан кесікбайұлы сіз мұны қалай түсіндіресіз және осы сұраққа қазагроның өкілін жауап беруге сұраймын рахмет

құрметті і берік серікұлы і отыз миллиард теңгені екі мың он тоғызыншы жылы бөлінген ы бұл
бөлінген қаражатқа екі жүз жетпіс ауыл шаруашылық тауар өндірушілері кредит алды
ыыы негізгі мақсаты бұл ы екі мың он тоғыз екі мың жиырма екі мың жиырма бірінші жылдары і осы екі жүз жетпіс проектті і кішігірім проекттер бар үлкен проекттер бар соларды іске кіргізу
қазіргі сіз і айтқан үш жүз жетпіс бес ііі орын ы бұл осы бастапқы этапта ы құрылған орындар
негізі мына проекттер біткен кезде біздің і жобамыз бойынша үш жарым мың
тұрақты жұмыс орны сақталып қалып және жаңадан ашылуы керек
негізі бұл жерде айта кететін мәселе і бұл проекттердің көбісі мысалы мынау і теплицалар бар жаңағы откорм площадкалар бар
содан кейін і сүт фермалары бар
бұларда ы адам жұмыс басы көп істемейді ол жерде көп онда і бес он адам і жұмыс істейді
сондықтан біздің ііі әрине мынау жаңа жұмыс орнын ашу маңызды бірақ бізде де өндірісті дамыту мәселесі бірінші і орында тұр рахмет
әрине бірақ та мынау отыз миллиардтай ақша
үш жарым үш жарым ыыы үш жарым мың дедіңіз ғой иә

қай жылда болады
екі мың жиырма бірде

тұрақты жұмыс орындары үш жарым мың болады
жақсы і қарашөкеев қазагро ұлттық компанияның басшысы
нурлан зайроллаевич э берик серикович спасибо за вопрос
действительно как сапархан кесикбаевич сказал триста пятьдесят семь рабочих мест это только в девятнадцатом году учитывая что это бюджетная программа агробизнес пять направлений
э пять направлений они подразумевают непосредственно большие проекты которые реализуются в течение инвестиционного периода девятнадцатый двадцать первый год
э в двадцатом двадцать первом году мы ориентировочно три с половиной тысячи э рабочих мест будет создано
триста пятьдесят семь это только начально вот меньше семи процентов проектов которые успели в девятнадцатом году быстро реализоваться вот там реализованы рабочие места
в целом это будет три с половиной тысячи рабочих мест и по этим всем двухсот шестидесяти семи проектам которые были профинансированы по двести пятьдесят восьмой бюджетной программе
порядка более двенадцати тысяч будет произведено фруктов и овощей более тридцати пяти тысяч будет там э произведено тонн это мяса и
по всем проектам по садоводствам эффект будет для сельского хозяйства хорошо это вас тоже касается как и руководителей министерств и ведомств
извините государственные средства вам отпущены вы когда их брали загрузились на два важных индикатора помимо сельхозпродукции создание постоянных рабочих мест
триста пятьдесят семь рабочих мест после двухсот шестидесяти четырех проектов на которые затрачено тридцать миллиардов это мизер но мы сейчас принимаем слова министра и ваши что это начало работы
поэтому когда вы придете сюда с отчетом алихан асханович мы первый вопрос зададим министру сельского хозяйства карашокееву где эти три с половиной тысяч постоянных рабочих мест
у меня вот просто просьба к министру экономики и министру финансов
вот к следующей бюджетной заявке давайте мы вместе же будем с вами бюджет здесь рассматривать
вот мы должны исходить из того что предыдущие обязательства выполнены руководителями министерств и ведомств
если министерства и хозяйственные субъекты в частности казагро выполнило все свои обязательства и по сельхозпродукции и по рабочим местам нет вопросов мы вам и следующую бюджетную заявку утвердим в бюджете
но если не выполнено алихан асханович мы с вами по методике говорили вы ее в августе принесете ни один руководитель государственного органа не имеет права просить копейку
ну если он предыдущий год провалил деньги растратил и не показатель не сделал он морального права не имеет
конечно тогда с него руководство правительства будет спрашивать
работу но ответ будет таков у него нету денег
а почему нету денег потому что он не хозяйственник он не умеет ими распоряжаться расстрелял а результата нету
понимаете по другому не увидишь работу руководителя ведомства руководителя компании
говорить то все научились презентации делать научились
а за цифрами повторяю должно быть улучшение качества жизни наших граждан